Magnana ampoule raika zao andragnoko a de efa <hesitation> maromaro volana teo eo amin'ny roy volana teo farany nanoloako ampoule, azony raha zaho refa mividy ampoule de le ampoule matezateza reny anahy vidiako fa sy le sy le herinandro raika defa bruler.